साल दो हजार पन्द्रहऊ बारेऊ स सुचेनो समय, ग निम्नलिखित घटनाओं रंग विकासऊ बारे सुचेतोक। पेरिस समझौता संयुक्त राष्ट्रऊ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस समझौतऊ हस्ताक्षर लानतोइ, हजू उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंगऊ दो डिग्री सेल्सियसऊ यूग ताम ज्ञयाच। यूरोपीय शरणार्थी संकट यूरोपऊ शरणार्थी संकट चरम पर निज, जिसमें लाखों मी सीरिया, अफगानिस्तान रंग अन्य देशंगों यूरोपऊ शरणऊ तलाश लानो दो। स्मार्टफ़ोन रंग टेक्नोलॉजी दो हजार पन्द्रहऊ स्मार्टफ़ोन रंग टेक्नोलॉजीऊ दुनियाऊ कई नए विकास हाचिद, जिनमें एप्पल वॉच, वायरलेस चार्जिंग रंग वायरलेस इयरबड्स शामिल निज। सिनेमा रंग मनोरंजन दो हजार पन्द्रहऊ कई सफल फिल्में रिलीज़ हाचिद, जिनमें "स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस", "जुरासिक वर्ल्ड" रंग "एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन" शामिल निज।